Island <hesitation> ada ishia kabd ada ishia toko afaa ishin dubetu Irish yeden dum dini ishianeni gudioneni kristoa amine dumi roman catholic nen kanisa kabd.sagale ishin nnyatu biria shrink salmoni vegetables aminen sodabread yeden sunen hinyatie dum aminen ada ishia tokit jira ta moogu purp culture yeden dekeeni mamboo muzikiatif iyo hisirbeni amine guya woni sherekeanit jira sent Patrick's day yeden sun guya sun sherekeet